Naguu ñunu natevanro ján ndatevaro nakuneta ndunatenuu, yenutevanro nditaro ye nuu tevaro tunama ya'á nama tenguo ndandioro natevaru no'o, ndantunu kunuvarnuu ho kuenta tevaro ke'e comida nro ján ndatevanru kuenta kon kono venró ve'e kuno kunoni yendu ndoko'o kuanda neno nachinro kanda kuando ndundu va'a kenru nonota'a teundu no'o, ya anda tanda ta'a nuu utu nani refrijerador janino nuu atuyakanra chinonaru yeunde yaunu pero nachikaña yiunino, chi indava yinovai ye'í novai ndunuu kuenta namateunu ndani uni ndono'o oko kuanta tenuu ján kuen diute milte okuenta naka tevidi nava'a ña'a xhioka chichi ndiko'o ko'o mingo inda yunu ka'a nakuan tandeyu nian ndono nani ka'a.